I ciat a miaulu, a fan ël ron ron, a s'fertu contra le gambe d'la persun-e, contra gl'autri ciat e a giüu, pënsu chë a cumünichën <hesitation> parei